Edada eromo am. eromo am. eromo. am agọnọ ni na ọsọm we-e- uru uma ọrọk usang na ọsọm wẹ uru ubo nwẽd ẹgbẹgẹ ejara ẹgbẹgẹ den emo asang aton yẹ anyi ni, anye aton ni anyẹ na ọsọm wẹ umani ugọnọ emo ma adoro are-a-uromo am gwọ anye jẹ gangẹ gọbọ gọbọ akẹ emo wa nang asẹ emo wang gọbọ gọbọ dọng yẹ usẹ dọng emo dọng ye ship asi dọng izẹni ashi dọng emo <unintelligence> nang na nam abọrọ ga ẹgwu gwu ma adoro are-a-egọnọ ẹnẹst ja ga ọvẹn ẹfimi ẹtu ye emo a ung adoro yẹ ja ọrọk usang ja onu unu. bajẹ. domo yẹ nọgọnọ mọ owara ma ọsọm usu uwat agọmọ owara akpi mọ uwo boni ẹdada nwe ujog yẹ bajẹ. ọsọm ikpẹ usu ubo ma bẹ ẹnung ẹna yẹ ama mọ ikpẹ usu ubo ma bẹ enung ẹna yẹ ama mọ ikpe abo wa-a-ma ọrọk yẹ uma-ma ẹgọnọ ere mẹ ẹna yẹ aja abo mọ ikpe uto unyẹ udenyi yẹ gange ga ibẹbẹrẹ nwẹ udenyi yẹ jangẹ uzine. esa mọni ga adọn and ma nọ sẹ ẹsa yẹ ga adon nungo aboni ane ga ọnọnẹ <noise> ẹnẹst ọsọm ubi asi